<hesitation> impa <hesitation> tiheko to'morohe ngomorokono ong bukaki ong moni mingkorokono rorongupe morokong onyori nommai koh ngawah ngung, koto ngawah ngung, ho rorongupe nong. Okei ongyori impa ongkoh kuraisa market we'kong ho urukoh rorogurupenong. Hoyori ngong arung monomonoru ngong ho ti niho siuwai kite huhah impa siuwai nopo roronguru penong nohumo ongkoh mukopo rorongeu rungnago impa ni rokiho ngonoki tuhah ngung rorongurupenong siuwainopo. Ong siuwainopo ongi urukong market kori urukong, ho famili ponna ongi urukong ai ho market koriko moni napamo urukong. Owo siuwai ti nohu ngong inland ho nabisi nopo pehkongu, ho hirungo kes hirungo kesing ngoriki urukong pehkongu noni ponna ongi hiru nihuki meng unukong kotoning menuki tungah ngung. Impa ho ongi urukong ho ai ong pisi ngung yi saringa'kong, hoi nommai nawa' huhtemmo nahakong <hesitation> Ong hiru nopo yi, oruko ongkai ong ponna ong menunopo impa ho ong moni ruharei koring arung pihkummo owo buka umurong. Impa <noise> ho aii tiwoning, hoi hoi tiwo ngawah urukong. Roki manni nohungung yesi ong ruu noru ongko tiri hanreti ruhakong, ruu noru tiri hanreti ruhakong ong kuraisa ong siuwai nopo. Impa tiri hanreti nawa' po hanreti yi ruhakong ho ruu noru ho ong pisi saring ngamo. Impa pisi saring ngumo neitakoriki ong plastic itikuina, noita koriki nawa' sira noi saring nguitana. <hesitation> Impa ho tiwo ngawah torikiro nohi kung ongko paipi hanreti ruu noru napa kong. <hesitation> Aii ningi mani nohu ngong paipi hanreti ringkakong impa ho ponna rorongumo ai nahahko mokusing ru noru paipi hanreti nopuina times seven days ai tiri tausen. One week ai ong tuu oo tiri tausen ruhakong ho kuraisa makete we'kong impa ho koto pihotomo nohu ngung ong howo pekong ata'kong ho nong haus kapa rinawarong tiki ongi buka town. Ho hiya tiwo ngawah ngawa'kong Noni ho koh nongu roki roruki kongnopi'nong impa nommai markete we'kong ningi ho manni piururu ngong, kiakuko uwiherong, tiruko koto tiko hoko moni monowarong. Niho roki ho kukong nong, mani toku noru nahah nommai tanaku, tanaku' ngung, impa hoi ko tiwo ngawah ong moni monowaro ai po'te koto tanaku'wei yong. <hesitation> Ong moni honna meng ngawakong, ong tiri tausen, nohupe ongyori seven, seven days ong tri tausin ruhakong, impa ong ai calculation ong nahah ko mokusing one- week kori tri tausin ruhakong, <hesitation> moi nomori manni tingu hekongu ruhakong. Impa ho <noise> ho ongkoh market nopo roronguruh nong, tiki tiwo ngowemmo stowa yii eneke tu'nakong nawa' panna market woromo tuku ong koh pong stowa tu'nung ho business pekong ehkong koto ping. Ong ko tri tausin ho ruhoitong, ongkoto pong eneke stowa tu'nung, stowa tu'nuro stowa tu'nuro eneke oingoh eneke kara nongtike nawa' taxi norosu nongtike eneke. <hesitation> <noise> ho tiwo ngawah. Buka tii monomono nohung nono ho small businessman ngung moni topo meng ukowakong, moni topo meng tuheurukong. Ong moni ruharei topo meng kukarong ho nommai ong liklik man ngung, ponnako ho mono ngong tax toku punna kong, irc kori tanakite uwimong tiko hoko toku kukah ngung woko kukaro ngawahe. Nii ai impa riku nommai ponna tapuring tiko niho hoko ngong haha' hoko ngo ngo ngong ipa, <noise> impako ho kutoweng yu toku minong ipa kori registration ngoyeu rungong, impa ipa komikoroku irc kori tikite account pipiruheurupe nong. Impa ho aii ponna ho hoko toku ngawah ngung, roruki howoko tuhah ngung karako napa'kong, impa romoki meng ong nahah kukakong ih ong hewa register ngawamo ngawamong. Ong hiya toku kukai ngawa'kong impa ti no montoroku minawaku kuhetong, ih ong ne ha tiwoning ngawakong, <hesitation> ho tiwoning ngawah ngung. Bukaki moni roki manni, owo moni honna meng mingkoro kono, ongkoto consort monoihe <noise> ongyori two weeks hukong ong kago ronguhoiyu eneke huka'kong, ong container yesi container owo huka'kong ronguhoiyu. Owo moni honna meng mingkoro kono, millions, millions, millions bukaki mingkoro kono owo buka. <hesitation> <noise> impa nii roki buka roki buka nong, tikite ong koh arawa pitong, same. Ho two weeks consort toku huku. Kago ongi mani toku noi ring rice siko mani tokunoi ring, tini pisi ronguhoring ti timpa roronguhno topic kori pihah nahah ko mokusing ne ai impa uri pokong pau rorihung yong impa hoi nong stowa pokong pau nu'kong. Ong o'ko moni iro tiwo ngawah nommai ki haha'wo tokui, mekusing ho imakiroko toku namah ngoihetong haha'wotoimo riku hiya ngoihetong. Impa owo buka ong kara ela motors hukong, ong oru tiru consort huitong, twice or once a month manni kara uko' hukong. Kara poti ponna ki nahakong ela motors toku noi turono ho roki ronguhoitong, impa yaki owo buka manni yaki nohungono moni tinguhekongu mingkoro kono, moni honna meng mingkoro kono. Ho ong kago owo hukong, ong koh uwami ice cream ong uwami huhetong ong two weeks sunday kiwa'no rikong kago mani roki ronguhoyu poti hukong. Impa hoyori monomonoiro nohikung owo heko moni honna meng mingkoro kono, ong consort ong container tingu hekongu huka'kong ong sunday tupara rikong kako tokunoi riyu ong sunday tupara huka'kong. Impa monomo nohungong owo heki moni honna meng. Moni roki mani ong millions ongi buka ki mingkoro kong. Ong ela motors nawa' once a month o'ko hinyo nowinna kori ong kara ngung uhukong impa ong kara toku rituyu nahaherong ong kara tokunoi ela motors ki or spare part tokunoi, impa hoyori monoiro nohikung owo mani roki mani ponna meng mingkoro kono. Ngom ningi monomonomo manare ho moni roki manni honnna mingkoro kono, kakau ne ongi buka ki exporter tingu hekongu urukong, cocoa, copra exporter ngung ponna meng ongi bougainville ki urukong impa ho moni mani honna meng ongi bougainville hukong, ai owotiwo kopiikong, pimo hukong. Ngong monamonarei tiwoning turong ong yori moni ongi ruharei, moni ruhummo ha'harei kori, tiwoning.